Ede senao kina de we si tai maile maile de si nia hini maderle yakale de si tatai male ke sitai ke lepai sidipu sidia de dua hinia ke sidipu sidipu na sihono si weneo seham halik ke'e si ane hunebuwe si nia depai i'ane i'atebu sela uda heledede maike senlau uda helede mai eloina e ot i otumu ete elenap upida le'e mole saideun mo'o sinia de'e na neub na sahaya na sahaya hape ria mo'o me hinike e dipu dipu ke i iya sai sepu maile mailede'e na e ane idi popolo pedia loke painina i lahuwe sai sapui loke'i la ilahuwe tuka hileuw tuka tina tina pui'i nae' ekeho hinia de dade unaile yakale le'e yakali keho etainai anema tanea pui wae mawaneu pui ma hudi lau nide Ma kasina puade e nena'e ane maja maja de eta'e taina e ane laum dede siatelu des si tai tai keho male male si daheno mo'o a'u senasi maike tamata wai sia re si dahelem e sia telu dehesi dahele mo'o la siwaka'e lodi wiu si tai si sa'a. siwake lodi siwai walelai tana wawame'u si sa'a si wake lodi siwaeae sitana waaneu u lesitanah sai sapui hudi we bula de si tana'e na a sesinia de'e sini de'e madahele dede yau de unai sia si dahele na ma dahele wai ke mahono yahude'e me omo'o et yaloit na'et e etteka eteteka e tekala mau mai ke madahele le'un mahpidel le'e nasi nia de mo'o leo nei mo'o nai hiniar de e we aninai e daden a mahaneho mahane tuka helai nama mada heles sapa mo lepai ehanema kapaya walamde puana e dade `lumei lepay e'ane tuka ma'itamoa na kepikir pide tukang say de luar de telu eloi dadae lumei mai lae mai le dede mo dahelem mo le taina na i'anin anin husloki lodi pae nai i dade La ale la aya kalelei le'e e dahelere mo'o daheler mo le madi madia'i iselu selu se tamata sai i buadedu e i wehenomo mo'o i usuna e e ane ilahuwei dawei yu anai pui na sie helaina si ane tuka ma yam tamata lunlema weneu ke sepbua i'ane eka tela e ane hudu ya ane'i e kas napua keo sa ya pue inae'e e pada welu kelo nipanya tuka saya saya sepue'e sepue i nae'eke e ta tamata sinia duwe hinia de duwei yakale'e weu wo'o umo'o u uwatapae uwem bede miam homa mapiase duwe telu de'e